אוַּל דִכְּרָא ענדִי מן טּפוּלָה הִי נהאר כּנת צְגִ'יר בּזזאף וּכּנת כּנלְעבּ בּזזאף פִי זנְקָּה מע צחאבִּי، כּנתפכְּר כָּנת ענדְנָא פרחָה כְּבִּירָה חִית גָ'אוּנָא נָאס מן עָאִילָה כּאמְלִיִּין، כָּנוּ כַּ יְגִ'יוּ יְעוֹנוּ ואלִידִיֵי פִי שִׁי משְׁרוּע צְגִ'יר, דָאקּ נהאר חְסִית בּאלחבּ וּאלאִנתִמאא, וּדּחְכּ דִיאַל אַטְפאל וּאלהדרָא דִיאַל אלכְּבָּאר מְזָאל פִי בּאלִי חתא רִיחָא דִיאַל אלכְּבְּז טָאיֵבּ מעַבִּיַא אֶלְדָאר, וּהאדִי כָּנת לַחְדָה ח'אסָה מָאנְנסַהאש.